Mat ga̱fe zem a zem niesol ba la̱ na ga̱ gwen ga̱shak gu nde ga̱shak tong ga̱ ep ni kuma la'nde tong kat la̱ ga̱ wan tong ep luu ta̱ nkong ga̱ la̱ wan ga ni tong pa̱ ga̱ de gu hot nkong suki, so la tong ga̱n lap mat, sai la̱ ga̱ na shie yanayi mat hok mat hok, la a mat ga̱te tong bo'ot ga̱ kalak de ga̱ kati ɗe ga̱ kat bi ga̱ tong sa̱ muep i nda̱ yap, a bi ga̱ demen amma mat ga̱ fe nbo'ot ga̱ kalak de ga̱ sa̱i ga̱ mutane ba a mat ba. Tong ga̱ swa wala de ga̱ bayini de gu tong ga̱ na mat wel ni, la̱ ga̱ muan mat nyong ga̱, mat kwal wel ni zem a sol de gu bu ruuni nbiga̱ yong bi kwal, i ga̱ yong pe. Ka pin ga̱ lap mat, sai la̱ ga̱ na yene yi mat hok la̱ ga̱ na shie muan muk ntiem, kafin de ga̱ lap i.